Raha sagnatria ka navadika mpamosavy <hesitation> ô kivà zany zaho de hevitranahy an de vôlôhany ndrindra alôha de miditra agnatin'ny tragnoko zah de midongy zaho mipetraka akeo ambony fandriagnanahy akeo na ambonin'ny sezy fipitrahako de sy mety miala akeo zaho na ino ataonao na ino de mivoaka tany reo namako reo ndraika mivoaka tany de arahiko moramora zareo ary mety ho rohirohitiko amin'ny akanjony aby izy hiditra amin'ny efitra misy anahy amantaranjareo anahy hoe zah agny ty fa sy olon-kafa.